मोदून पडिल्ली विंडोज चे कावचे बदलपाक पयली पोर्णी मोदिल्लि कावचे सारके काडून उदोवचे पडतात, मगर त सुवात सारकी मेजची पडतात। नवी कावची घालची पडतात आनी ग्लेझिंग पद्धतिचो वापर करून तो जगाार सुरक्षित दावरचो पडतात। तसच डोल्यांचेर रक्षे खातीर चष्मा चो वापर करचो पडतात।